E biby tena masilo saigny, ino sa ro, <hesitation> piso, e piso io da fesifesy io sady maregny mora maregny raha io ndre andro mizigny bé igny da rehefa misy raha mihesiky akaiky eo defa taitry izy zay, zay zao e hitako voalohany, gne faharoy, gn'amboa satria io da indesine tompony agny mandeha agnaty ala agny vo misy raha koa raha mahataitry an'azy defa igny izy defa m ma ra hoe ah misy an'izao ambadiky eroa, da ankoatran'izay gn'itako, hitako mandeha ame télé sa fa iaho sy mahay, gn'elephant io ma- masilo saigny za hoe e izy mahatadidy sa mahatadidy fa izay izay avao e lalako sa.